Iewa, izy io zany koafa hitanao anaty Restaurant reny misy kaly efa pare zaka jiaby, zah zio tonga de maka lasopy kimô ai, hainao kimô zany, zany kimô zany lasopy ah tongotr'omby zany, de misy koa lasopy zaret, lasopy zaret ndraiky lasopy hitanao potiky hena reny, zay raha zaka malaza aminay aty zaka zany.